الصراحة الهوية المفضلة ديالي خارج اوقات العمل هو المطالعة، المطالعة يعني القراية ديال الكتوبا يعني كتساعدني اولا على التفكير الصحيح على التأمل او كتساعدني كذلك كنزول الستريس او كنعيش واحد العوالم واحدة خرى اللي هي بعيدة علي او كنحاول نخرج من هاد الواقع اللي كيكون شي شوية فيه الستريس او فيه العمل يعني اللي كيكون عمل طويل او شاق